Amy plasy amy plasy magnôrandava ny olagna hita amy fandrahogna sakafo sakafo malôha ka lasa be ragnony loatra tegna misy ragno be ny sakafo satria o raha jiaby hitana zany mandeha misy loatra zany le rano zany tegna maro, zay.